<hesitation> Karazana saosy ampiasana aminay akagny ndraika: saosy huitre a, de saosy soja, de saosy tômaty a, de olo akany moa matetika mampiasa saosy tômaty satria regny zany ampiasain-jareo aminà <hesitation> fivarotana am'sisiny resaka paty banà raha io. De <hesitation> bazary zareo mividy ananjy.